Wiam bale palem bale ngeselai yei teintukan kintal kesela. yo se kami dei syapa um pa sapu ti'i sapu dede nitu dei mo bersi lako. jadi nitu memang musi pake nitu nun nitu satu pinakemo yo nitu kan dede ti sio kineskes tu kineskes wo u nitu umpaken mulai mersi molako ta we- wea muka akat na blakang yo sa dei meka ni tu kan dei mungkin tu pasapu sapu mangkerea badina. memang musi mangke sapu ti peendon un kintal- kintal ta kapa kintal ne sewadina tetap sesera mersi nitu tetap make sesapu ti'i.